ඇත්තටම ඔව්. මොකද ගවයොයි එළුවොයි දෙගොල්ලොම <hesitation> ගත්තහම ගොඩාක් වෙලාවට අයිතිකාරයන්ට හරීම ලෙන්ගතු ආදරේ <hesitation> පෙන්නන සත්තු. දැන් ඒ දැන් <hesitation> ගවයෙක් ළඟට එම ගියොත් <hesitation> එයා ගොඩක් විට <hesitation> අර ලෙවකන්න බලනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා ආදරේ පෙන්නද්දි. <hesitation> ඒවගේම <hesitation> එළුවොත් ඒවගේ අයිතිකාරයා ගියොත් <hesitation> ඇඟට උඩ පනිනවා. <hesitation> ඊට පස්සේ <hesitation> වලිගෙ වනනවා. <hesitation> ළඟට වෙලා ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොත් ගොඩක් විට අර ඇඟ ලෙව කනවා. ඒ වගේ <hesitation> ආදරේ පෙන්නනවා. ඇත්තටම ඒ සත්තු දෙන්නම <hesitation> ගවයොයි එළුවොයි ඒගොල්ලන්ට හොඳට <hesitation> අයිතිකාරයාව අඳුරගන්ඩ පුළුවන්. <hesitation> මොකද <hesitation> අර සාමාන්‍යයෙන් කියනවත් නෙ <hesitation> මොනවද ගවයන්ට එහෙම හොඳට මොලේ තියෙනවා. එහෙම කියලා. <hesitation> එතකොට <hesitation> ඔව් ඒ සත්තු දෙන්නම හරිම <hesitation> ආදරණීය සත්තු දෙන්නෙක්.